елімізде крематорий салу туралы ұсыныстар көптен бері айтылып келеді тіпті мәйіт өртеуге арналған нысанның жобалық құжаттары да әзірленген болатын
қазақстанға осындай нысан қажет пе бүгін біз жерлеу немесе кремация тақырыбын талқылайтын боламыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бүгін студиямызда қонақта қоғам қайреткері мелс хамзаұлы елеусизов отыр
енді мелс аға жалпы кремацияны өзіңіз қолдайсыз ба
біз не істемесек те оны жақсылап ойлап істеуіміз керек
ол бар жердегі қажеті жоқ ауылдарда кіші қалаларда оның қажеті жоқ ііі жері кең болғаннан
а былай үлкен қалалардың қасында жер де қалмады уже қазір алматыда ы бәрі толып кетті
көп қайтыс болып жатыр халық
оған қосымша тағы ы әртүрлі мәселелер бар чума деген бір жаңа ауру ол да
жүздеген мыңдаған жылда жатады соның несі спорлары

олар да і көбісі ауру қыстыгүні көбісі өліп қалады
соларды да ешкімі жоқ соларды кремацияға апаруға болады
жақсы қуандық аға сіз осы кремацияға жалпы көзқарасыңыз қалай
халықаралық журналист ретінде ыыы бұл мәселені өзіңіз көтердіңіз бе тақырыпты
негізі ы бұл мәселе бұл өте бір күрделі мәселе
ыыы нағыз әлгі мәселені айтады ғой ыыы ары тартса арба сынады бері тартса өгіз өледі деген ііі не керін келітіріп тұрған мәселе де
бұны ыыы көзқарас тұрғысынан айтқанда енді болмайды деп тиіп тастауға тағы болмайды
ал немесе ііі жаппай бұны қолданайық ы бұл өте қажет дүние деп айту ыыы бұл адамның жаңағы жалпы халықтың психологиясына дәстүріне бәріне қайшы келетін жақтары да бар
бұның кері жағы неде дегенге келейік
кері жағы дегенде жаңағы белгілі деңгейде ы осындай бұны өте тар шеңберде қолдануға болады
ыыы мәкең айтты ғой ы алматы сияқты үлкен қалаларда
өйткені қазір үлкен қалалардың көбі осы астананың өзінде бізде і өлі мен тірі араласып кетті ғой шын мәнінде
қаланың ортасында зират жатыр ы жан жағында үй салынған ыыы жол мысалы жүріп жатыр деген сияқты
сонда бұл ыыы ерте кезде енді бұл қала үлкейтіп ойламаған болу керек өйтіп жоспарламаған болу керек
кейбір елдер де мысалы ондай зираттарды көшіреді
бізде зират көшіру мәселесін қозғаса адамдар шулап шыға келеді де көбінесе
яғни қазір қоғам дайын емес
ал одан кейін ыыы оны жаңағы зиратты қозғамау керек бүйтпеу керек сөйтпеу керек жалпы
бізде і бір ыыы мына әруаққа табыну деген нәрсені ііі көбінесе асыра сілтеп ііі біз жаңағы мүртеге сүйекке табынуға айналдырып жібереміз де
ы бұны ы абайдың мысалынан да көруге болады негізі ол ііі сүйек деген дүние ы ол денеден бөлінген дүние оған табынатын дүние емес
ы сондықтан ыыы бұл мәселені ыыы адамды өртеу мәселесін белгілі деңгейде
ы бұл ы крематорийды жалпы үлкен қалаларда салуына ы оны адамдардың рұқсатымен өзінің қалауымен
і немесе бізде мысалы үшін і діни сенім нанымы басқа адамдар болуы мүмкін өзге ұлттың өкілдері бар
ы солар сол өзінің діни сенім нанымы бойынша өзін өртеуге тапсырып жатса ы сондай деңгейде қолдануға болады түбінде
түсінікті жақсы әңгімемізді әрімен өрбітпес бұрын экранға назар аударайық әріптесіміз дайындаған сюжет бар
туғанда дүние есігін ашады өлең өлеңмен жер қойнына кірер денең деп хәкім абай жырлаған
қазақ халқы қай заманда өлген адамның денесін жерге табыстаған
соңғы жылдары әлемде өлікті өртейтін дәстүр кең етек алып келеді
осы мақсатта мәйтті арнайы өртейтін орындар көбейді бұл тәсілге жүгінетіндер жерінің көлемі тар шағын мемлекеттер
бастаманы елімізде де қолдаушылар ара кідік табылады ал имамдар бұған түбегейлі қарсы
атадан қалған дәстүрлі дінді ұстанатындар бұны әруақ қорлау деп есептейді
денені өртеу немесе жаңағыдай басқа да бір заттар жасау бұл шариғатта адамның абыройына тию адамның құрметіне нұқсан және де күнә болып саналады
бізде жер жеткілікті және де зират қалаға тым жақын болу шарт емес
бізде атамзаман қазақтар қоныс тепкен кезде оның бейіті зираты сәл ауылдан шетірек болатын болған
жалпы бізге крематорий қажет пе
дін өкілдері құран кәрімді мысалға келтіреді онда сендерді топырақтан жаратқанбыз кейін соған қайтарамыз деген аят бар
мәйітті өртеу буддизм иудизм дінідегілерге тән ал жері тар мемлекеттер мұндай қадамға амалсыз баруға мәжбүр
мәселен ресейде алғашқы крематорий бір мың тоғыз жүз он сегізінші жылы салынып бүгінде он бесі жұмыс істейді
европаның қақ төріндегі чехияда бес жүз мәйіт өртейтін орын бар
территориясы шағын жапонияда он бір мың крематорий қызмет көрсетеді
аталған елде қызметтің бұл түрін пайдалану тоқсан пайызға дейін жеткен
имамдар мұны мұсылмандылыққа жатпайтын жат үрдіс екенін айтады
таяқтың екі ұшы бар крематорий бір шетінен бизнес көзі
қазақстанда жер тапшы деген сылтау мәжіліс депутаты гүлмира есенбаеваның айтуынша жер өліге де тіріге де жеткілікті тек халықпен санасу қажет
мұндай мәселені шешер алдында тек қана мына заңдылықты басқа жағдайлар емес
бұл халықтың ыыы менталитетін мәдениетін дәстүрлерін ы соның бәрін ы ескеру керек
біздің ы халық ы үшін бұл қазіргі жағдайда қолайлы деп айта алмаймын
алматыда екі жыл бұрын боралдай түбінен өліктерді өртейтін орын салу бастамасы көптің қарсылығына ұшырады
жоба авторлары қондырғыларды германиядан әкелмек болған еді
дегенмен қазақстанда крематорий жасалмаса да өлікті ара тұра ресейге жөнелтіп сол жақта өртеуге көмектесетіндер бар
біз көбіне адам мәйітін өртеуге ең жақын орналасқан аймақ новосібірск пен мәскеуді таңдаймыз қызмет құны бес жүз мың теңгеден басталады
алматыда крематорийға қатысты ұсыныстың көтерілуі тегін емес себебі кеңсайдағы зираттың ұзындығы таудың етегіне жетті
кейбір қорымдар жер тапшылығына байланысты жабылған
қалай десек те крематорий қазақы ұғымға жат үрдіс
имамдар одан да жерлеу рәсімі бір жүйеге келсе дейді өйткені марқұмды жерлеуге біраз шығын қажет
көр қазып ас бергені үшін үш жүз мыңнан аса ақша қажет
ал өлікті өртеуді қолдайтындар пайда табуды көздеуі мүмкін
мәйітті өрттейтін пешті іске қоспас бұрын қоғам талқысына түсуі керек
қыруар ақшаға крематорий салып алып ертең оның қызметін ешкім қажет етпесе қайтеміз
әсем қабылбек артем сгобин пендеміз ғой ток шоуы
енді жаңа сюжетімізде айтып өтті ешкім қолданбаса қайтеміз деп
ы алматыдағы салынбақшы болған крематорийге үш миллион доллар жұмсамақ болыпты
оны кей мамандар есептеп оның қайтарымы яғни салынған қаржының қайтарымы тек алты жүз жылдан кейін болады деп айтқан екен
яғни бинес көзімен қарасақ бұл тиімсіз болып тұр ғой сонда мелс аға
ол ондай не шығар ы ол аса қиын не бар онда пеш жаңа көрдіңдер ішіне кіргізеді қолмен салуға болады оны
ол бекер сөз ол сонша қымбат дегені
ыыы діннің өзінің жолы бар конечно оны кім айтпайды бірақ қандай болса да биология бар ғой
не болса да жердің астына барғаннан кейін ол шіри бастайды қайтсеңіз де сүйегі ғана қалады
ол шіріген кезде і жердің астында қалады су да ы суға да зиян болуға мүмкіншілігі бар мхм
жақсы басқа мәселелер де көп ондай түсінікті нұрлан аға жаңа имамдардың ұстанымы да осы сюжеттің ішінде айтылып өтті
өзіңіз айтып өтсеңіз кремацияға қатысты шариғатта қалай көзқарас
енді осы мұсылманшылық бойынша асыл дініміз ислам бойынша адам қайтыс болғаннан кейін марқұмның артындағы ұрпақтары перзенттерінің міндеттері бар борыштары бар
оны пәктеп жуындыру жаназа намазын оқу одан кейін жер қойнауына тапсыру осы міндеттерді орындауы тиіс
әрбір иісі мұсылман қазақ өзі дүниеден озғаннан кейін кремацияға өз өзінің сүйегін мүрдесін қимайтындығы анық
қандай да бір саналы иман жүзді ұрпақ ол өзінің ата анасы немесе туысқандар дүниеден озғаннан кейін
оны кремацияға жаңағы беріп соған жол бермесі ол белгілі нәрсе
енді кремация басқа әлем елдерінде жаңағындай бар дүние деп жатырмыз
көбінесе жаңағы видеороликте көрсетілгендей бұл жапонияда үндістанда қытайда бар
бірақ ол бір бір жағынан жердің таршылығынан да емес ол діни түсініктерінде оларда солай қалыптасқан діни рәсім ретінде
себебі олардың тұтынатын ұстанатын діндері буддизм иудизм діндері оларда адамды өртеу бұл діни рәсім ретінде
яғни қалыпты жағдай қалыпты жағдай
одан кейін ыыы біздердің мынау мұсылман елдерінде қаншама жұқпалы аурулар тарих қойнауында болғандығы белгілі оба ауруы болсын басқасы болсын
ііі кейбір мұсылман елдерінде жердің таршылығы да бар мысалы араб мемлекеттерінің
бірақ осындай оба ауруы немесе басқа да жұқпалы аурулар осыған жаңағындай сылтау етіп осыны немесе жердің тарлығын себеп етіп ешқашан жаңағындай кремацияға жаңа жол бермеген
осындай аурудан қайтыс болған азаматтармен қалай істеген сонда
ерте кезде оны арнайы жаңағындай ыыы жер қазып
сол ыыы бір мұсылман елдерінде қазір енді жер таршылығы болған кезде оны мысалы бір адамды ыыы бір мәйітке бір жаңағы қабірге бірнеше жерлеуге жаңа рұқсат беріледі
мхм меккенің мединаның өзінде де сондай
ы нұрлан аға қараңыз ыыы бізде әрине ешкім өзінің сүйегін иә туғанының мысалы ы сүйектерін осылай жандыруға і ешкім әрине келісе қоймас иә ол өте психологиялық ыыы өте ауыр келеді адамға
мұсылмандарға ол жат нәрсе ал ы басқа діндерде ол қалай мысалы орыс ы православ ыыы прославия христиан елдерінде қалай ол да ыыы ііі неге жат болады ма ммм жаңағы
жалпы мынау біздің елімізде көбінесе енді мұсылманшылық дін мен сосын екінші православдық христиан діні ғой
ол мұсылман дінінде де христиан дінінде адамның сүйегі өртенбейді жер қойнауына тапсыру керек деген сондай бір ұстаным бар
сондай бір ыыы құдайдың бұйрығы бар
енді мына түркия елін қараңыздар бізден турция түркия елі турция елі бізден қараған кезде жері бірнеше кішкентай мысалы тар
бірақ соған қарамастан бір ақ қана крематория бар оның өзін сол түрік халқы мұсылман халқы пайдаланбайды
оны тек европа елдерінен келген жаңа қонақтарға басқа бір себептерге байланысты соларға ғана арналған екен
ресейдегі он бес крематория да солай ғой сонда
түрік елдерін ы мұсылман елдерін мысалға келтірватырмын жер таршылығы деп жатырмыз ғой енді
иә жер таршылығы ресейде жер ыыы жері кең бірақ түркия елдері мысалы бізден қарағанда қазақстаннан қарағанда жері өте
қарастыруға болмайды өйткені ііі бұл жерде жаңағы тек қана шетелдіктірге сол діни сенім анымдағы буддистерге ме аз ғана топ
ы соларға ғана енді ыыы қолдану деген әңгіме болмаса
а басқаша ол бүкіл халыққа немесе жаппай бүкіл халықтық сипат алып оны бір ыыы жаңағы ы мұсылман адамдарды апарып өртеу деген ондай ұғым тумау керек негізі
бірақ біздің елімізде басым көпшілігі мұсылман болғаннан кейін қазақ болғаннан кейін бұл біздің ислам дініне де қайшы
статистика бойынша елімізде он төрт мыңнан аса осы буддизм дінін ұстанатын адамдар бар екен
ол өте аз өте аз ондай бір аз топтың мүддесін онда бюджеттен анандай ақша шығындап ы салудың қажеті қанша онда
түсінікті ғазизат ханым сіз ой қоссаңыз
халыққа ең қажетті нәрсе қазіргі кезде міндетті түрде крематорий болуы қажет
біріншіден бұл заманауи қажеттілік өйткені тек қана қазір біз монокейстік исламды немесе монокейстік ы діндерді ғана ұстанып отырған жоқ
біздің өзіміздің қазақтың өзі де қазір маргиналданған қазақтар қаншама болып отыр
әрине мен сенім нанымға ешқандай да ыыы шек келтіріп отырған жоқпын және де ол сенім нанымға шын мәнінде апарып зорлап тұрып өртеу деген мәселе жоқ бұл жерде ешқандай да
бірақ халықтың құлағы үйренуге тиісті
алматыда мысалы біз сіздермен қазір ғана көріп отырмыз мінекей бұрылдайды қараңыз қырықтан астам ыыы барлық
ешқандай да не жоқ ыыы мүрде қоятын жер жоқ қазір қырықтан астам барлығы түгелменен жабылған
немесе бұрылдайды қараңыз үш жүз гектар жер оны қалай енді қай қай жерге апару керек
сондықтан экологиялық сана сезім қазір өсе бастады
бұндай жағдайда шын мәнінде ыыы ы эколог бұл кісі біліп отыр айтып отыр мінекей жаңағы үйсіз күйсіз адамдар шын мәнінде
оларды ешкім зерттеп жатқан жоқ олардың кім екенін қандай екенін біліп жатқан жоқ а мүрденің қанша жыл шірейтінін біз білеміз
және неғұрлым шіріген сайын патологоанатомдар біледі ол соғұрлым ыыы барлық микробтар топырақтың жоғарғы жағына қарай шыға беретінін білеміз
сондықтан да мінекей европада жеке крематориялар ашылып жатыр қазір себебі жер жоқ
европада қазір жеке крематориялар бар және де үйлерінің жанына ыыы жерлейтін болғандықтан сол күлдің өзін үйдің жанына жерлейтін болғандықтан
неше түрлі ауру шығып жатыр ал бізде иә жер жетеді бірақ дегенменен біз қазір крематория мәдениетін шын мәнінде экологиялық сана тұрғысынан ы жоғары көтеріп
осы тұрғыдан біз қазір шын мәнінде оны қажеттілігін саралауымыз керек сараптауымыз керек және халықтың құлағын үйретуіміз керек
қажеті жоқ деп отыра беретін болсақ әрине қажеті болмайды бірақ заманауи өмірден қалып қоямыз ондай жағдайда
заманауи қажеттіліктен бүкіл әлемде қазір жеке крематориялар ашылып жатқан кезде біз әлі де бірде бір мемлекеттік крематорияларды аша алмай отырғанымыз ол дегенімміз шын мәнінде әлсіздігіміз
түсінікті ыыы руслан мырза жалпы өзіңіз археолог ретінде біздің ыыы қазақстанда жерлерде түрлі қазбалық жұмыстар жүргіздіңіздер ғой
жамбыл облысында күл шалғыштар табылған дейді
жамбыл облысында кезінде ы совет үкіметі кезінде асуарилар табылған
ол яғни жаңағы ыдыс ыыы мүрденің күлін салатын және сақтайтын ыдыс болып есептеледі
ол қазір жамбыл облысы таразда музейде тұр
ыыы және басқа енді деректі археологиялық деректерге сүйінсек бұл жаңағы өртеп өртеу ммм мәдениеті
ыыы неден басталады тас ғасырының соңғы ғасырынан басталады неолит кезеңінен және қола дәуіріне дейін барған
кейін осы қазақстан территориясында ыыы бірінші үшінші ғасырларда ы жаңағы соғды мәдениеті кездерінде
және юаджи кездерінде бұл қаңлы кездерінде ене бастайды будда діні
сол кездерде осы қазақстан терриориясында ыыы өртеу мәдениеті болды деп айтуға болады
қазақстанның нақты қай территориясын айтып отырмыз қазір енді оңтүстік қазақстан және ұлы жібек бойындағы қалалар
түрік қағанаты батыс түрік қағанаты қарлұқ ы мемлекеттері кездерінде ыыы будда діні мемлекеттік дін болып есептелген бізде
одан кейін ислам келе бастады ол келгеннен кейін ол шектетілді
шын мәнінде бізде қазір ыыы қарап отырғанымыз экологиялық сана сезімнің өзі биологияға шын мәніндегі осы қоршаған ортаның физиологиясына ы адамның қажеттілігіменен екеуінің ортасынадағы қарым қатынас
шын мәнінде қарап тұратын болсаңыз жердің ыыы тарлығы ғана емес ыыы адамды өртеу дегеніңіз ол бір тазалық
ыыы ы әсіресе жаңағы бомждарды немесе жаңағыдай шын мәнінде ы ерекше ыыы ерекше аурулар ерекше берілетін ііі зиянды аурулар болған
бұндай жағдайда крематория жоқ болатын болса онда біз басқа елге жалынатын боламыз
ал крематория бізге бір крематория ең болмағанда алматы үшін қажеттілік деп есептеймін мхм
түсінікті қазір ыыы бірінші арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
одан кейін біз кремация немесе жерлеу керек пе тақырыбын әрмен талқылайтын боламыз арнадан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз қазір кремация не жерлеу тақырыбын талқылап жатырмыз
енді жалпы бағанадан бері ммм бірнеше ы қонағымыз жер жетпейді деген ыыы сөзді айтқан болатын
жалпы жер жетпейтін болса бізге сонда швецария деген сияқты мемлекеттен үлгі алу керек пе
мәселен швецарияда жиырма жиырма бес жыл ыыы адамды жерлейді жиырма бес жыл бойы ол ы молаға ешкім тиіспейді
жиырма бес жылдан кейін оған егер ешкім қарамайтын болса онда оның орнына сүріп тастайды да басқа бір адамды жерлеуге орын береді екен
бізге жарамайтын шығар
мен айтамын алматының өзінде екі жерде ы таулы жерде таудың етегінде ыыы екі зират
і қазір мына кеңсай дейді қазір қазақтардың бәрі сонда қояды
бір жағынан жарыс соншама қанша ақша оған бөледі
і бір бірімен жарысып сөйтіп ыыы зираттарды салады
а екіншіден і қандай болса да жаңа айттым ғой мен дене шірейді адамның
ол шіріген кезде суды ы алматы төменгі жағында тұр сонда соның бәрі бізге келеді ол өте дұрыс емес
сондықтан мына ы жақсылап ойлау керек әрине оны қалай болса солай салу емес менің айтып отырғаным бәрі жерде емес қазақстанда жер жетеді
әлгі ауыл жақта көп адам қайтыс болмайды алматыда ол өте үлкен мәселе болып баратыр
қосымша мына ы жануарлар да қайтыс болады ғой оларды өртеу керек ауру ауырып өлгендер
аурусыз ы өлген жануардың өзі көшеде жолдың бойында жатса да ол да ол бір инфекцияның көзі ғой
ол да үлкен инфекция
оны бәрін жинап апарып оны өртеу керек қандай болса да
түсінікті жұман мырза сіз енді көп жыл бойы ы қытайда өзіңіз қызмет еттіңіз ғой
сонда қытайда жалпы кремация қолданылады ма енді халқы көп
қытайда қытайдың өзі ғана қытай деген халық қолдайды
і одан кейін және мына қытайда кейбір адам өртеу мәселесі жаңа айтып жатты мына жекелерде де болады деп
і жетпісінші жылы сексенінші жылдарда жеке адамдарды өртейтін орын болған
бірақ кейін оны өкімет шектеп бір тұтас пеш дейміз ғой
осыны салып өртеген ол негізінен ислам дініндегі қытайда елу алты ұлт бар
бұның ішінде тек қана қытай өзі будда дініне табынатын қытайлар ғана өртеген
басқа ислам дініне ііі сенетін дүнген ұйғыр қазақ көптеген ұлттар бар олар мүлдем оған берген емес
кремацияға қарсысыз ғой қарсымын мхм

ыыы ғазизат апай ы өзіңіз не дейсіз жаңағы пікірге қарсы
ы тағы да қайталап айтамын бұл сенім нанымға біз тиісіп отырған жоқпыз бірақ дегенменен кремтория бір елде бір крематория болуға тиісті ол міндетті
неге дейтін болсаңыз біз заманауи өмір сүріп келе жатырмыз қазір
бізде қазір шын мәнінде қарайтын болсаңыз мешітке баратын адамдар саныменен мешітке бармайтын адамдар саны
әрине ішімізде иман бар барлығымыздың да әрине біз де і жұма сайын мешітке барып садақамызды беріп ол ы ұстанып тұрамыз өйткені біздің салт дәстүріміз
бірақ дегенменен біз заманауи ғасырда өмір сүріп келе жатырмыз
қазір қараңыз бүкіл әлемге қараңыз тіпті гей парадтар өткізіп жатыр ол демократияның бір көрінісі болып саналады
қараңыздар иә ендеше біз тек қана ислам дінін ғана ұстанамыз біздің дініміз тек қана ислам діні сондықтан біз крематория салмаймыз деп отыратын болсақ
онда біз заманауи талаптың ағысынан тағы да қайталап айтамын экологиялық сана тұрғысынан қалып қоямыз бізге қазақстанға бір крематория қажет ең аз дегенде
бірақ менің ойымша біздің санымызға байланысты қазіргі статистикалық ғылым тұрғысынан алып қарайтын болсаңыздар
мына урбанизацияның санына байланысты келіп жатқан трудовой миграцияның санына байланысты қазір ең аз дегенде үш аймақта болу керек
батыста шығыста және алматыда ең аз дегенде үш крематорий болу керек
түсінікті ііі төлеген мырза біз сіз бұл ұстаныммен келісесіз бе
әрине бұл қазір мысалы қазіргі заманда бізде батыстан үлкен бір ы құдірет келіватыр ол казір как бы
заманауи тұрғыдан қараймыз дейміз не дейміз деп жаңағындай бізге қажеттілік дейміз экологиялық тұрғыдан қарасақ та мысалы қаншама қыруар қаражатты бөліп
жаңағыдай крематорий салудың орнына басқа да заттарды ыыы мысалы өндіріс орындарын басқа да көптеген аспектілерді факторларды қарастыруға болады
ііі совет өкіметі кезінде бәрімізге мәлім і алматыда крематорий салдырамыз деген совет өкіметінің үкімі болған шешімі болған
соған қарсы шыққан біздің демекеміз ііі дінмұхаммед қонаев қарсы шығып оны салдыртпай қойған совет өкіметі кезінде
ы қазір бостандығымыз тәуеліздігіміз жиырма бес жыл болды жиырма бес жылда осындай енді тәуелсіз мемлекет болды да қазір енді
крематория салдырамыз дегеніміз енді ол халықтың санасына сай келмейтін нәрсе
бұл мәселені бар ғой бір біржақты қарауға болмайтын сияқты да
біз өзі бір нәрсені ақ немесе қара деп і қана і бір ііі екі ақ өңмен бояймыз да негізі
сонда бұның ыыы бояуы әртүрлі жеті түрлі өңді бояу болуы мүмкін
сондықтан оның ы қайсысы тиімді бұл дұрыс па теріс пе деген мәселені әлде де қоғам болып талқылаған дұрыс негізі
ал бірақ шын мәнінде қоғамда қажеттілік туындап жатса ол ы бір ііі ғана бір орынның болғаны і ол бір аса үлкен қауіп төндіре қоймас
жаппай бүкіл халық соған барып біз ыыы барлығымызды өлген соң мені өрте деп ешкім ы мұсылман адам айтпайтыны анық
ал бірақ ы басқа этностық өкілдері бар болып отыр ғой сол соны тұтынатын соны қажеттілігі
бізге сонда зайырлы мемлекет ретінде басқа ұлт өкілдерін конфесия өкілдерін ы сыйлауымыз керек деп тұрсыз
мәселе мәселе қажеттілік деп отыр да әртүрлі жаңағы ііі соның бір зардабы мысалы үшін і жаңағы ауру адамдар бомждар дейді басқа да
соларды енді жерлейтін жер болса енді оларды жаңа өртейік деген мәселе
ал енді өзі келісім беріп жатырса бір мен өлген соң мені өртеңдер десе онда оны да оның да сол пікірін құрметтеу керек шығар
ы сонда бірақ бұл жалпы халықтық сипатты алмау керек ол әрине
түсінікті бұл салынған екен барлығыңды өртеймін деген әңгіме ол болмайтыны анық
жалпы өртеу мәселесі ол тек қана дінде ғана қайшылық емес ол біздің қазақ ретінді өзіміздің менталитетімізге салт дәстүрімізге әдет ғұрпымызға қайшы нәрсе
бұл қазақ халқы небір нәубет заманда соғыс замандарды басынан кешірді ол кезде де ешқандай жаңа кремацияға өртеуге жол берген жоқ
ертең біреуіміз де жұқпалы ауруға жолығуымыз мүмкін біреуіміз де ертең бомж болып кетуіміз мүмкін өйткені алла тағала ертеңгі күні бізге ешкімге білдірмейді
сол кезде ертең біреу бізді ұрпағымыз өртеп жатса мынау жұқпалы ауруға шалдықты оба ауруы болып кетті немесе жаңа басқа ауру болып кетті жұқтырады деп
өртеп жатса оған біз разы боламыз ба әрине ешкім риза болмайды оған разы болмайды
түсінікті кремация ыыы ғылым тұрғысынан кремация ғылымы тұрғысынан айтатын болсақ егер де он сегізінші ғасырда ғана біз кремацияны тоқтаттық
он сегізінші ғасырда ғана бүкіл ыыы не бойынша бір ғасырға ғана он сегізінші он тоғызыншы ғасырда оған кремация біздің қазақ жерінде де болды басқа жерлерде де болды
кремация ғылымы тұрғысынан қарайтын болсақ онда ғылым ретінде қарайтын болсақ
мінекей қазір айтып отыр мінекей неолит заманында бізде тіпті мынандай ы құтылар да болған деп отыр
сондықтан менің айтарым бұл тұрғыда біз ыыы қазақпыз мінекей біз қатып қалған осындай ұстанымдар деп айтуға болмайды
дәп қазіргі кезде мен маргиналданған қазақтарды көріп жүрмін мүмкін бір ғана салада жүргендіктен сіздер басқа салаға шықпай жүрген шығарсыздар
мен қазір маргиналданған саланы көріп жүрмін неше түрлі і видизмді ұстап жүрген і ыыы жастарды көріп жүрміз
қазақтың нағыз мықты ақылды жастары бірақ олар буддизмді және оның ішіндегі видизмді ұстап жүр
ендеше неге біз олардың пікірлерін ііі сыйламасқа неге ендеше олардың әрі қарай
түсінікті сырым мырза ыыы осы кремацияға қатысты көзқарасыңызды айтсаңыз сырым мырза
енді менің айтайын дегенім ііі кремацияны қазақстанда қолдану керек пе ыыы салу керек пе салу ы керек жоқ па
бұл енді ол атам заманғы ыыы қазақтың ұстанған салт дәстүрінде ыыы екі жастың мысалы өзіміздің бертіңгі міне ы салт дәстүрімізде
екі жас үйленгенде отқа май құйғызады мхм бір элементі сақталып қалған
одан кейін ыыы енді ыыы этнографиялық тұрғыны алып қарағанда бұл ыыы мелс аға да кім қуандық аға да айтыватыр міне
бұл өте ы біздің діни салтымызға ұстанатын і әдет ғұрпымызға өте қайшы келеді
енді бұл ретте ғылым жағын ұстану керек пе дін жағын дәстүр жағын ұстану керек пе сонда бұл енді екі жағын да ұстау ұстау керек
түсінікті сіздің қосарыңыз бар сияқты
енді батыс елдерінде деп отырмыз батыс елдерінде жалпы жаңағы ммм ыыы адамды жаңа о дүниеге кеткеннен кейін қою ы дәстүрі
дәстүрінің ішіндегі жаңағы мәдениеті өте менің ойымша жеңілдеу
олар ыыы бұған қалай адам өмірге келеді солай кетеді деген жағдайда осы философиядан қарасақ онда жеңіл қарайды бұған
адам дүниеге келді өзін жаңағы уақытын осы жерде өткізді кеткен кезде өзінің жаңағы таңдауымен қалай кететінін қалай қайда дәстүрімен кетеін өзінің қолында өзінің шешімінде
сонда олардың ыыы сол елдердің жаңағы мәдениеті кетуіне де байланысты
сонда сіздіңше осы таңдау жасайтын адамдар үшін бір крематорий болу
менің ойымша енді бұл жерде біз енді қазіргі жағдайда демократиялық елде тұрсақ өзімізде
өлердің алдында не таңдап кетуіміз керек пе
бала шағамыз біздің артымызда қалатын кісілердің қолында деп ойлаймын себебі ол таңдау деген бір адам да таңдай алмайды ғой өлердің алдында мен таңдайын ба
сіз мені жағыңыз иә мені көміңіз сіз оны жазып кетесіз
мұсылмандарға тек ы сол керек деп
біздің елімізде тек мұсылмандар тұрмайды ғой
басқа ел деген көп мында көп мында басқа елдерге де керек зат болып тұр ғой
тек мәселе мына біздің бастықтарымыздың ойлап отырған мәселесі менің ойымша ақша көп кетеді деп отыр оған
оған несіне көп кетеді бір пешті сала беріңіз
таңдап отырған кісілер таңдап отырған тума туысқандарымыз мен например өзімнен өзімнен ойлап қарасам
мейлі менің балаларым қалған ыыы қыздарым бар ұлым бар келінім бар балам бар құдам бар құдағайым бар солардың бәрі жиналады ғой ертең солар ыыы не етеді
ертең айтады сосын сол қалай қойған қалай астанада жер жоқ па но крематорий бар пожалуйста барыңдар да сол

керек пе керек емес пе халықтың жартысы қазір соның әрбіреуіңіз өзіне меніңше
өте қазір ауру көбейіп келатыр баяғыдағы себебі қазір мына балаларды да балаларды да ы әке шешесі решать етеді
істеймін бе оспаға мен ы нені корьді істемеймін бе алып кетемін мен амбулаторный картамды дейді ал
ол дұрыс емес қой ол заңды түрде істелінетін зат себебі мына ғазизаның айтқаны дұрыс ол деген қайтып келіватыр
баяғыдан көмілген заттар жердің бетіне шығып қазір таралватыр ғой әлгі ыыы сибирский язва келіватыр ғой малға
неге адамға келмейді деп чума келеді

сонда үлкен қаланың бәрінде де шағын бір крематорий болу керек
ол өзін өзі енді мынау біз астанамыз ғой
ал қалған батыста да неде оңтүстікте солтүстікте де неміз бар ғой орталық қаламыз сол орталық қалаларда шағын крематорий болу керек
ұстанымыңыз түсінікті болу керек
мәселе мәселеге былай қарайық та негізі бұл мәселені әкеліп жаңағы саясатқа тіреудің немесе бұны
тек қана прагматиялық тұрғыдан қарау керек те шын мәнінде қоғамда сұраныс бар ма жоқ па
ал одан кейін ііі шын мәнінде бұның өзі қоғамға бір пайдасы бар ма соның
жоқ яғни жоба жасалған ы жасалғандықтан яғни бір сұраныс болған ғой енді олар да жайдан жай жасамайды ғой тұрғыдан сұраныс бар
иә онда онда сұраныс болған жағдайда онымен де санасуға тиіспіз де оны қалай санаспай тастаймыз мысалы
адамға дейін иә жалпы адамның санасы психологиясы тіпті жаңағы тозаққа жанудан жануының өзінен де қорқады да жаңағы і өзіне сол ойды сіңдірудің өзінен де қорқады
бірақ ыыы дегенмен ауру деген нәрселер бар иә жаңағы жануарларымыздың бар
адамға дейін жануарларды бір жандыратын бір жер бар болып иә содан кейін оны анықтап көріп одан кейін статистика жасап
ауру таралады ма екен таралмайды ма екен шығады ма шықпайды ма сондай болса
ы сондай болатын жағдайлар бар болды ма осы уақытқа дейін әлде ы бар болмаса
тұра тұрыңыз мен айтып кетейінші иә мысалы мысалы қараңыз
хорошо шықсын бірақ адам жарайды адамның сүйегін жандырсын иә
бірақ жанғаннан кейін сүйек қалады ғой сол қалған сүйектен ауру шығады ма
салады ғой күл деген ешқандай зияны жоқ ол күл удобрение деп айтуға болады ғой соны
жерге жерге шашсаң қайта жақсы өседі і өсімдік
мың градус ыстық береді өртеп жібереді түгі қалмайды
қалған күлі де күл ол удобрение қалай болса да
і әдістер бар кремация алымы бойынша қазіргі процедуралары әртүрлі ал біздің қазіргі аламыз деп отырған неміс процедурасы
австриялық ыыы ғылым кремацияның ы процедурасы бойынша адамның сүйегі қалмайды
адамның сүйегі қалмайтын себебі уатылатын кәдімгідей болады
сонда ол тек қана кішкентай ғана неде ыыы күлді ғана сізге сауытта ғана береді болды егер қажет болатын болса сауытты ғана
киноны көріп отырсыңдар ғой ойпырмай оның несі бар оның сүйек қалады деп таза кальций сүйек
оны бірақ олар ы теңізге тастайды балықтар бар кәдімгідей сол сүйектерді жейтін кәдімгідей балықтар бар
жаңа айтып отыр мына кісілер ана ы нені қытайда ненің басында тастайды деп
сонда ол көрдіңіз бе экологиялық прямо өзі бір айналым былайынша айтқан кезде әрине ол экологиялық
түсінікті бірінші арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
жерлеу керек пе кремация керек пе тақырыбы әрмен талқыланатын болады арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз бүгін кремация не жерлеу тақырыбын талқылап жатырмыз
кремацияға қатысты енді біраз ойымызды түйіндейтін болсақ
салтанат ханым жалпы керек пе сіздің ұстанымыңыз қандай бұл тұрғыда
қазақ болған соң салт дәстүрімізді ұстануымыз керек
біз қазірден бастап егер де мынау артымызда ерген ұрпақтарымызға жаңа кремация керек деп сондай жаңағы жол көрсететін болсақ
қазір біздің ы қазақстанда жалпы мынау әлемде нешетүрлі діни ағымдар бар ы қарап отырсаңыз
сондықтан да мына буддизм бұл жерде орын алып кетуі мүмкін
егер де біз қазір кремацияны қолға алатын болсақ егер де мынандай бейіттер жоғалатын болса жер бетінен
сонда біз аталарымыздың жаңағы әке шешелеріміздің басына қайда барамыз
мхм біз қазақ болғаннан кейін діни иә діни салтымызды ұстануымыз керек бұл жерде
мұсылман әр не таңдайды өзіне таңдайды
тұра тұрыңыз біз қайда тұрыватырмыз біз қазақстанда тұрыватырмыз таңдаулы
қазақстан жері болған соң бұл мұсылманбыз көбісі мұсылман бұл жерде
енді әрине бұл жерде буддизм де басқа да діни жаңа ұстамдар бар ғой енді ы қарап отырсаңыз
жоқ ы енді айтайын деп отырғаным бұл жерде кремация да мүмкін бұл бәлкім керек шығар бірақ бұл мұсылмандарға емес
жаңағы бізде басқа да басқа да дін ұстанатын дін ұстанымдары бар ғой мысалға
сол секілді жаңа мынау ы биологиялық тұрғыдан да айтып отыр мысалға ауру малдарға сондайларға ондайды ұстануға болады
бірақ міне мына жастардың да айтуына қосыламын мен әркімнің өз қалауымен ғана болу керек бірақ біз салт дәстүрімізді ұмытпауымыз керек
жастар жағын да араластырайықшы азамат мырза өзіңіз ой қоссаңыз
шынында да ыыы осының бәрі жаңағы апамыз айтқандай ол салт дәстүр ол дінге ы дінге біріншіден қарсылық білдіру деген сияқты біріншіден
ертең осы мәселені көтеретін болсақ телевиденияда интернетте болсын бір жерде болсын
менің ойымша халықтың халық біраз енді былайынша айтқанда күйзеліске сондай бір үлкен бір спорный моменттер пайда болады
ол рас ол ол үлкен айқай шу болады шынында да
бірақ енді соны білдіру білдіру түсіндіру білу керек былайынша айтқанда
егер ол керек болатын болса оны дұрыстап түсіндіре білу керек мхм түсінікті
оны қазір ы осындай талқылау ылғи болып тұру керек
біз айқай шудан қорқамыз неден қорқамыз айту керек мәселе бар болса айту керек
ыыы келісемін кейде кремация мәселесі тіпті дін ы саясат анау мынау емес көбінесе адамның психологиясы мен психикасына жақындау нәрсе ме деп ойлаймын
өйткені егер адам ммм адам тіпті оның жаңағы ыыы руы елі отбасы дайын болмаса ондай нәрсеге ол адам ешқашан ондайға бармайды
ыыы екіншіден м мәселесі адам егер і кейбір кезде бар
і ы көптеген елдерде көріп жатырмыз ғой әке шешесі тіпті сол ыыы жаңа кремация мәселесін қолдамайды да бірақ баласы кремация мәселесін қолдайды
ол кезде баласы тіпті енді ы қайтып бара жатқан адамның ммм сұранысын орындау керек қой
бірақ оны көрген адамның әр психикасында егер оның психологиясы дайын болмаса көптеген көптеген сосын і невроздар і аурулар туындайды
сондықтан психологиялық тұрғыдан қарағанда кремация мәселесі өте ауыр
қандай жаста адам болса да оны көруге де білуге де естуге де өте ауыр келеді
жаңа бір отбасын мысалға келтірдіңіз сонда отбасының ішінде бір дау туындауы мүмкін
дау туындау даулар өте көп туындап жатыр тіпті қазіргі кезде америкада да көріп жатырмыз көптеген бағдарламалар көрсетіп жатыр
олар і тіпті тірі кезінде әке шешесі елуден аспай жатып олар айтады мен мені кремациялайсыздар болмаса баласы айтады
сондай даулар өте көп келіспейтін де даулар бар
бұл деген мынандай мәселе емес қой отбасы кремациялайды бірақ барлық отбасы мүшесі қолдайды деген сияқты
сондықтан бұл көбінесе ешқандай і дінге де ауыстырмау керек сияқты бұны бұл психологиялық жағынан егер адам дайын болмаса керек емес мхм
түсінікті төлеген мырза енді бағана сіз өзіңіздің крематорияға қатысты
кешіресіз жаңа ыыы алматыдағы мәселені алып қарайтын болсақ алматыдағы мамандардың есептеуінше ай сайын отыз адам белгісіз есімі белгісіз жақын тусысы жоқ
енді оларға қатысты оларды қалай жерлеу керек сіздің ойыңызша
енді андай алматыда ғана емес біздің өзіміз семейде де ондай ыыы безименный дейді нелер ыыы жерлеген адамдарымыз бар енді
қайткенмен де енді адам ғой ол адам баласы болғандықтан енді мен өз пікірім ол дұрыстап жерлену керек
егер экологиялық тұрғыдан қарасақ мысалы ыыы экологиялық тұрғыдан қарсақ
аты жоқ жөні жоқ кім жерлейді табылады аха
күмбездер не етіп жаңа ыыы сол жағынан ғана реттейтін болса мемлекет сол жағынан кішкене дұрыстау болады деп есетпеймін
ыыы ал былай мемлекеттен осындай қаншама қыруар қаражат бөліп оны жаңағыдай ыыы крематорий салу ол мысалы аурудың болған салдарымен күресу деп есепте
а ол сондай ақшаға ол салдарымен емес жаңа ыыы себептерімен күрессек егер мысалы болдыртпау жолдарына қарай ыыы соны бағыттасақ
соны иә кішкене превентивный предупреждающий жұмыстарын сол сол жағына қарай бағыттасақ егер де сол дұрысырақ болады деп есептеймін бүгінгі
түсінікті айсана ханым бізде қазір елімізде осы жерлеу мәселесі бір заңды тұрғыда бір реттеледі ме
жалпы былай ы қарасаңыз бұл жерде бір бір топ адам үшін крематорий болмау керек жалпы қарау керек те бұл мәселеге мхм
бұның ішінде жалпы қарау керек ы біріншіден екінші біл бір бұл мәдениет қазір жаңа мәдениет құрыватырмыз ғой крематорий деген ол
жиырма бірінші ғасырда қазақстан елінде қалай крематорий болу керек деген мәселе ол деген қалай жерлейміз деген
сонда крематорийдің арқасында жерлейміз бе жерлемейміз бе
енді бұл жерде заң қалай жауап береді
тағы да еркіндік тағы да таңдау адамның өзінің қолында
ол көп жағдайда біз бұған былай қараймыз ғой өзіміз де адам дүниеден қайтты ол шешімді адам қабылдамайды а өзін осы жердегі туысқандары қабылдайды қалай неғылады
а жалпы оны адамның өзі қабылдау керек
жақсы заңгер ы заңгер ретінде емес жеке өзіңіз тұлға ретінде кремацияға қалай қарайсыз
кремацияға мен оны бір ыыы мына кісілер ұқсап бір ойбай өте жаңағы дұрыс емес нәрсе деп айтпаймын
ол деген ол да бір жаңағы ыыы батыс елінің бір адамның о дүниеге кететін бір жетістігі деп ойлаймын
жетістігіне де биология жағынан экология жағынан психология жағынан бәрі жағынан қарағанда олардың ол бір жетістіктері
адам кеткен кезде зиян етпейді мхм адамның денесі ауру тағы да басқа мәселелері
а егер де өзімнің жалпы позициямды айтсам мен мысалы тағы да айтамын бұл таңдау
бұл егер де мемлекет немесе жаңағы қоғам осындай шешімге келсе келген кезде өзім де осы мемлекеттің ы қоғамның тұлғасы ретінде
егер де сондай крематория соғамыз оны бар жағынан қарап тек қана қазақтарға емес бар жағынан қарап соқса болу керек деп ойлаймын
жалпы мынандай ы пікір талас бола беретін болса
бұл деген түсіну керек бұл деген і саясат емес бұл деген бір қоғамдық мәселе емес бұл деген адамдардың о дүниеге кеткен кезде таза кету үшін істеген нәрсе
таза деген денсаулықты биологиялық экологиялық жағдайды сақтап қалу үшін тағы да мәселелер сол үшін түсінікті
қазір бізде больницалар көп адам көп ауырып жатыр
операция жасайды басқа жасайды сонда ы қалдықтар өте көп болып жатыр
оны міндетті түрде кремацияға апару керек басқа жол жоқ
оны далаға әлгі свалкаға ы қоқыс жинайтын жерге тастауға болмайды оны только өртеу керек
ол үшін крематорий болу керек мәселе адамды өртеу емес мәселе даже малдарды өртеу керек
қазір мына қанша ыыы ы ақбөкен қырылды оның бәрі далада қалды мхм ол ауру болды бәрі осыларды крематорийға апару керек міндетті түрде
түсінікті нұр ы нұрлан мырза қазір ыыы сөзіңізді бастамас бұрын бір сұрақ қояйын
ы мәселен ііі христиан діні кремацияға қарсы деватсыз
енді ол жақта новосібір тағы бірнеше қалаларда қараусыз қалған молаларды түсіріп орнына басқа бір адамдарға жерлеуге мүмкіндік беруге ы қарастырып жатыр
енді ислам дініне қарағанда бұл жат нәрсе ме қолдануға келетін нәрсе ме егер мәселен айталық жер жер бітіп қалды таусылып қалды алматының мысалы шетін
мәселен араб мемлекеттердің өзінде саудияның өзінде бақиық деген зират бар
ол жерде зираттың өзінде жаңағыдай бір кісі қойылды ма бірнеше бір шамалы уақыт өткеннен кейін белгілі бір уақыты бар көрсетілген мерзім
сол өткеннен кейін сол зираттың үстіне тағы да басқа адамдарды жерлей береді жерлей береді егер жер жетіспеген жағдайда
бірақ қайткенмен де жердің қойнауына жаңағы табысталады шариғат үрдісі бойынша өзіміздің жалпы мәдениетіміз бойынша қазақ халқының салт дәстүрі бойынша біздің елімізде де солай жасалып келе жатыр
адам қайтыс болып жатқан кезде еркіндікті айтыватыр таңдау еркіндігі берілу керек деп
біздер имам ретінде молда ретінде көп і қайтыс болғалы өлім ауызында жатқан адамдар барамыз сол кезде адам таңдау еркінде болмайды өлім әлегінде жатады
өзі ол мәселемен басын қатырмайды ол өзі тірі күрметіліп жаңағыдай ол ойда емес басқа мәселені ойлап жатады арғы жақты ойлап жатады
қалай құдайдың алдында жауап беремін немесе ойды барлығы өзгеріп басқа бір түсінікте басқа бір әлемде жатқандай өзін
қалай жерленемін деген ы таңдау ол таңдау еркінде ол кезде ол ондай ойында да болмайды
одан кейін біз батыстың мәдениеті дейміз батыстың мәдениетін басқа елдің пансығын қайтеміз
жақсы нұрлан мырза ыыы ұстанымыңыз түсінікті
ғазизат апай түйіндейтін бір ой айтсаңыз алып қосарыңыз бар ма
қазір өте көп ыыы ыыы талқылаулардың барысында өте көп м тұғырлардан өте көп ғылыми тұрғыдан да діни тұрғыдан да адами тұрғыдан да
менталдық психология тұрғысынан да заң тұрғысынан да мінекей өте көп пікірлерді естідік
осының барлығынан мені қатты қуандырып отырғаны басында қатты принципиалды түрде мелс ағамыз крематорий адам үшін болу керек міндетті түрде деп келіп еді
талқылаудың соңында мейлс ағамыз ең болмағанда ыыы анау ы жануарлардың өліктері үшін деп тұрып смягчиться етті
ал мына ағамыз ы нұрлан ыыы имамымыз бұл кісі ы болмау керек деп келіп еді қазір иә таңдау құқығы болу керек деген мәселені ол кісі де айтып қалды
сондықтан бұндай талқылаулар өте қажет және бұл талқылаулардың барысында әрбір қазақстандық өзінің таңдауын шығарады деп есептейміз рахмет
елімізге крематорий салу керек пе бұл турасында түрлі пікір естідік
әрине бір байламға келу оңай емес барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар